لا ما أعتقد يعني يعني ك بصراحة الكلاب أدري عنها إنها تكون وفية وتكون ودية، بس كده في كلاب تحسونها شرسة وما أدري إيش، بس بصراحة يعني إيش في في كلاب أحسها شرسة بس أصحابها يحبونها عادي، فأعتقد يعني يعني أوكي، هي أغلبها ودية حتى اللي اللي اللي اللي هي الشرسة منها تكون ودودة، يمكن كلهم ما أدري.